Li serri sunnu strutturi utilizzati in agricultura pi modificari lu clima pi li pianti ca vennu cultivati dintra. Chissu servi pi anticipari o ritardari lu raccoltu. Li serri ponnu essiri cu la struttura di lignu o di azzaru e comu materiali di cuprimentu si utilizza PVC, Polietilenu o Vitru. Lu materiali di cuprimentu permetti a li raggi di lu suli di trasiri dintra la serra e doppu ca chissi quadiaru lu tirrenu dintra la serra, li ondi a onda larga ca chissu emetti 'un ponnu nesciri e pi tali motivu l’energia resta dintra la serra e la temperatura acchiana.